अमेरिका बहुत सारे राज्य से मिल के जैसे की कैनेडा हो गाइस वॉशिंगटन डीसी हो गईस आऊ अलग अलग राज्य हो गइस। एमा से मिल के ओ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स बेनिस हे आऊ साथ ही म विकास भी बहुत अव्वल हे ओकर।